Nai au fai bobonging so, na leo hele doik do hadiah so na, au hi an seli hadiah. Te hadiah so na nonok ka hatoli man asa fauk ndia te ana bubuluk au hi bek, de an asa fau ndia. Te hatoli an fe au doik so na, an be ta bubuluk asa fe au bek ndia fa, de an fau doik fo de awasa matan.